Shanba menga dam olish, ko'ngil ochish va yangi tajribalar bilan bog'liq. Bu kun ko'pchilik uchun dam olish va o'z sevimli mashg'ulotlariga vaqt ajratish imkoniyatidir. Shanbani ko'rganimda, sayohatlar va yangi joylarni kashf etish haqida o'ylayman.